<noise> Iri himɓe inna potti jooga be hakke woodi kala leddi indi be ingide. <hesitation> Kala pellel toy be yiɗi be joodidada.